Ma arva, et eriti kuna täämbädsel pääväl om kõik niimodu, et aig lätt' ruttu ja tunnuski nigu aigu es olõski olõmah. Sul lihtsält ei olõkiq aigu. Ma arva sis om tähtsä just mõtõldaq, miä om suq jaos tähtsämb, et saiaq tuu as'a pääle rohkõmb keskendüdäq.